Ley role ley government will play a big because ley government la first people suppose to looka and to look up to to see what ley can do for us so ley best way or ley best one we can do is to looka neh first ley idea ley will bring if a ley right thing we follow a and we move on with ley country forward